पर्यावरण वा हमरा वातावरण को अवस्था हेद्‌यौ भुण्यापाछा मौसम चाही भौत प्रकारका हुनान, तनमध्ये, साप मौसम, जा कि हुन्छ, आकाश खुल्ला हुन्छ, वादल लाग्या नाई हुनो, तैपाछा, वादल लाग्या मौसम, सक्यासम्म भौत दिनसम्म अथवा भौत टाइमसम्म, चाहि आकाश वादल लाग्‌या हुन्छ, तसोई पानी पड़या मौसम भयो, जो चाही लगातार नपड्यालैले कन्जी कन्जी पानी पडन्छ, तसोइ धुलोवालो मौसम भयो, धुलो उड़या, फोहरमैला वाडी धेकिन्या, मौसम, तब तसोइ चिसो मौसम जा ठण्डी हुन्छी, ओरिपरिको वातावरण चिसो हुन्छ, तसोई ध्रुविय मौसम, भुष्णात यो खास‌मा हमरीतिर त नाई पाइनो, क्याकी हमरो क्षेत्र तैं तिर नाई पड्‌यो, तसोइले सुन्या अन्सार भुण्यौ भुण्या दुई ध्रुव हुनान उत्तर ध्रुवले दक्षिण ध्रुवलै ते तिर पाइन्य मौसम अति चिसो हुन्या र हिउँले भरियो हुन्छ।